Unai sa ama amemena, ama manusia, ama apua saampake e aka reisa tatam. Akak teknologi mane taem, oto mane taem, honda mane taem. Am una amemena anusai naisa cuma sipakee saire. Namali mane sipakee saire, e namale olama whesie nama e <hesitation> damar. Sipakere mere naloo si unai naloo mite sian, simuturu sisapake ere mere kalu ite onreisa ipake minyak tanah, ipeke solar, tapi un aitatamsi pake saire maneh. Sipake namale, namali huwai naloosi bisa sian, simuturu. Ite soinreisa isaire ipake sae maneh rolama. Telepisi rolama, oto rolama, honda rolama, isipeda maneh rolama, telpisi olie telepisi elae, otolie otolae unia satam siu maneh. Sileuw maneh, sieuw si iliesi tumatasa si euw ala amane lau pei amuemane sieuw peitua rua telu. Stae kalu si una si saire, si anasi isikola olama amuei una isa isikola olama amuei. Kalu sonpe isa tamni, ite isikola palale amanlale maneh. Tapi on unai sape ijadi kalu si si saire si unamananau nalosie ana si ana ue nalosi si ana, sasi pake saire. Si anasi, si tumata u olama amara mensa sipake saire aha si saire si tenee olama halasi. Nakalu mananau lemesa si hetee saptu ma <hesitation> situmatame sasiheka, hal alahale meesa heka e la <hesitation> a saire lahale meala si halasi. Jadi itesonre sa, ite sakarang sai isen isanan muunaisa taem. Unaisa si si saa ototam, si saa honda tam, si saa isipeda tam, sisaa pesawat tam. Kalu sa so <hesitation> ite sakarang sa tamni i euw olama i olama wa amane euw mahsohimane isaa oto. Iew morejauw maneh, isaa udara. Isaa udara, i euw tamni isaa oto tamni bisa isaa udara. Jadi ite <hesitation> anauhi pamuri sa ite bersyukur bahwa ite saire teknologire sa zaman ya zaman resa isaire imakin uitemina <hesitation> upamuri tamni uitemina. Jadi ie a <hesitation> ite zaman resa ite pakee teknologi kalu ite mosoburu maneh, mosoburu sakalau analie guru aruwehsi unasitugas saoi cuma si olama hape maneh taesi diasihie re saire mere sasi langsung rejawaban puraae. Bisa apu-apu tamni epentingnya teknologi reihsa naloite e generasi pamuri reisa, bisa isa ire tamni jadi itetumata lae saharus isaire isesuaikan ya zaman naloa maana, zaman teknologi, zaman moderen, zaman samane unai ite sazaman moderen. Zaman moderen mehsai cuma pake namale minyak tanah, kalau pepesi sipake nama huwai sazaman saire. Jadi zaman naloo zaman sa. I saire upai tutuka, upaitutuka zaman unai zaman hatu saeupai tutuka olama zaman moderen, zaman moderen lau zaman teknologi. Jadi tetumata waelee, iharus isaire ama anaresa zaman teknologiresa ipenting alo anau isekola apale anau imosoburu. Imosoburu mesa zaman teknologi mesa eberguna nalowesi, bae bukan analia maneh itetumata lae maneh kalu ite sene anahatu naloa ma saire ama ahetase ama anase olama amaren. Cuma itelepon maneh, telepon tae ibisa ianahatu. Tapi unahi satam itepake ahasume ama saire, a zama yam itesa ipake surate. Surate laen mesa kartas sira lain, taihtu i arue olama kartahi lain taii saire iatuenalo ama ahetaa ama ana amaa wali aahsue amane ramen. O reisa tamni zamanre surati tamni olama hape maneh itee is. Aruehea nalosu rate maneh olama hape maneh. Jadi teknologi nalo ite anawaip pamuri resa emanpaat elae nalou ema, bisa eulapa lauw patamni olama kantoro si rapat maneh cuma olama hape maneh. Bisa olama, bisa bisa ilo ulo uwemata tamne kalu arauwe sacuma olama hape maneh. Sikuliah maneh olama hape maneh bisa, lepatop jadi analika pamuri sa ite harus isaire bahwa teknologi reisa ewe manpaat nalo ama genereasi perkembangan hipamuli reire. Ri itetumata lae kalu perkembangan reisa harus isaire, isesuaikan anlo ama ana amemena supai bisa si mosoburu mesa emanpaat nalouwesi. Jadi teknologi reisa bukan hanya naloo jaringan maneh taem, oto maneh bisa oto listrik, e hondah maneh hondah listrik jadi bisa i saire tamni jadi teknologi reisa re <hesitation> guna elae apalagi kas, minyak tanah, bensin, a oli. Sonreisa bisa na saire tamni, ehuerusa pake teknologi tamni hinten lae rua maneh bisa ipake minyak tanah tamni, bensin tamni, itepake esaire maneh gas maneh. Jadi tepakei gas saite maeng cumai cas-cas maneh, i epe-epe bensin wae lesin maneh tamni. Jadi ipamuri resa teknologi resa epenting nalouema bae analika tumata lae mutuwane kahinane sosi <hesitation> itei pake saire tamni. Itei pake eeuwsa ipake cuma halo tae telayeman. Isaam oto taelai yeman, saa moto tae lae yeman, unaisa euwehsie maneh ieuw lau peturua telu ata mea isua. Mo reisa tamni, hanun ten euw lelewata bisa suwa, poporon euw mite bisa suwa. Kalu mite bisa suwa e <hesitation> jam isarua maneh bisa suani loi sae ama oto rolama, ama saire e <hesitation> honda rolama, bo unai. I pali amane lao amwei maneh iteb peitua rua telu ataneis, lae lalai tai sua le jadi euw hipalae amwei sa, teturua tae lae amwei taem paisua bisa euw saminggu ata ni lae. Jadi tekonologi loo ite pamuriresa i bukan hanya teknologi nalo jaringan maneh tapi teknologi nalo otomo, motor, sal maneh ebermanpaat naloo ema. Jadi ite tane sapura wanhe anahe ana nai uhale, temelae na isare itu tuemayae ihese hese hese nabisa ite nikmati ya teknologi naloun e <hesitation> sakarang reire jadi itetumata lae saite tupang ya ama generasi na generasi mesa bisa saire naloo ite ama saire himpamuri.